อาหารอีสานมีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของ ญ้อนว่ามันนัว มันแซ่บ มันเผ็ด กลมกล่อม มีทุกรส เค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน แซ่บบักคัก

ข้าวเหนียวกะต้องกินกับลาบ ญ้อนว่าลาบกับข้าวเหนียวมันเข้ากันกะ ญ้อนว่าลาบมันเผ็ดเผ็ด ข้าวเหนียวแบบกะกะแซ่บคัก

คิดฮอดซอยจุ๊กับลาบเนื้อ ญ้อนว่า คนขอนแก่นมันมักกินจั่งซี้ กะเลยอยากกิน คิดฮอดคัก

ข้อยกะดื่มน้ำเปล่านี่ล่ะ ญ้อนว่าอาหารอีสานมันเผ็ด แซ่บ นัว น้ำเปล่ามันคล่องคอที่สุดแล้ว

ข้อยกะคิดว่ามันบ่เลอะเทอะมือดี ญ้อนว่ามื้อนี้ข้อยกะกินข้าวเหนียวกะส้อมคือกัน

ข้อยมักกินตำบักหุ่งแฮง แฮ่งใส่ปลาร้าเดะ มักกินบักคัก ญ้อนว่ามันแซ่บคัก

บ่มักของหวานญ้อนว่ามันหวานนี่ล่ะ กะเลยบ่มัก เพราะว่าบ่มักกินหวานเท่าใด

ข้อยมักกินผักแฮง แบบบักบวบจั่งซี้ มักคัก แฮงญ้อนว่ากินมาแต่น้อยแฮงเลยมัก

ยามข้อยบ่มีหยังเฮ็ดนะ ข้อยกะสิเข้า TikTok เล่น TikTok ถ่ายคลิปลงไลฟ์สด เพื่อสิได้เงินมา

คันข้อยต้องเบิ่ง YouTube ข้อยกะสิเบิ่ง กะแบบว่า อัยจัง แนวกินข้าว กินแซ่บ อิหยังจั่งซี้

งานที่ต้องใซ้สมาธิสูงสำหรับข้อยใซ้คือ ทุกงานเลย งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใซ้คือกัน เพราะว่ามันต้องโฟกัส จดจ่อ

งานอดิเรกที่ข้อยมักเฮ็ดกะต้องกะโทรศัพท์ power bank สายชาร์จแบตทั่วไปกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่ล่ะ

ข้อยคึดว่ามันคึดเปลี่ยนตามคึดวัยเดะล่ะ คึดเด็กน้อยข้อยคึดสิคึดแต่โทรศัพท์แบบถ่ายคลิปเล่นไปเรื่อย พอโตมาคึดต้องมีสคริปต์ มีหยังแหม

ซ่วงนี้ข้อยคิดว่าข้อยซ่วง TikTok กับ IG หลายที่สุด เพราะว่าเฮ็ดงานผ่าน TikTok แล้วซ่วงตอบแชตหมู่ทาง IG

ข้อยคิดว่าข้อยใซ้หลายบักคัก เพราะว่าเวลาเรียน เวลาเฮ็ดงานใซ้ต้องใซ้โซเชียล

กะคิดว่ากะดีคือกัน ญ้อนว่าสมัยนี้กะมักความสวยความงามอะเนาะ คันลงโซเชียลไปกะสิมีต้นแบบ มีไอดอล

ข้อยติดตามข่าวจาก Facebook แล้วกะ Twitter ญ้อนว่ามันเร็วบักคักเลย

บ่ค่อยมักอัปเดตลงโซเชียลปานใด ญ้อนว่าย้านแบบ stalker ย้านโจร ย้านมิจฉาชีพ

โซเชียลเนี่ยมันเฮ็ดให้ข้อยสมาธิสั้นลงบักคัก ญ้อนว่าเบิ่งแต่โทรศัพท์อยู่หั้นล่ะ หนังสงหนังสือกะบ่องบ่อ่าน เล่นแต่โซเชียล

บ่มักเลยเบิ่งไลฟ์สดน่ะนะ กะญ้อนว่ามักคลิปสั้นสั้นใน TikTok เบิ่งไลฟ์สดมันยาวโพดแหม

กะคงสิได้รับความนิยมอยู่ เพราะว่าการเรียน การอิหยังมันกะกะโซเชียลแหม⁠

มื้อนี้ฮ้อนบักคัก ฮ้อนคักฮ้อนแน่ ฮ้อนตับไหม้ไฟลวก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

ยามฮ้อนคักคักฮ้อนสิ ดื่มน้ำเย็นให้มันสดชื่นขึ้น มันจั่งบ่ฮ้อน

อย่างแรกเลยล่ะข้อยกะสิปิดบ้าน กะสิบ่ออกไปไสกะญ้อนว่าย้านคัก

ยามหนาวสมัยนี้อาจจะประมาณสิบแปดสิบเก้าองศา คงบ่หนาวเท่าภาคเหนือดอก

ข้อยบ่มักยามฝนตกอะนะ กะญ้อนว่า มันแบบน่ากลัวคักนะ มันเป็นตาย้าน

ยามแรกครอบครัวข้อยกะได้รับผลกระทบ ญ้อนว่ามันเฮ็ดให้ปลูกข้าวปลูกหญ้าได้ยาก

ต่างกันคัก ญ้อนว่า ยามข้อยเด็กน้อยอะ อากาศสิดีกว่านี้ อากาศหนาวกว่านี้ แต่ว่า เดี๋ยวนี้มีแต่ฮ้อนกับฮ้อน

อากาศเปลี่ยนแปลงกะส่งผลกระทบกับข้อยนั่นหลายที่สุด เพราะว่าข้อยเป็นภูมิแพ้ มันเฮ็ดให้บ่สบายบ่อยคัก

ยามอากาศหนาว ข้อยกะสิใส่เสื้อกันหนาว กางเกงขายาวส่ำนั้นล่ะ

ข้อยบ่เบิ่งเลย ญ้อนว่าข้อยมักความตื่นเต้น อากาศสิเป็นจั่งใดกะเป็นไปโลด

กะคงสิเลือกหน้าหนาว เพราะว่าหน้าหนาวเฮ็ดให้อารมณ์ดี อากาศดีไปเบิด

ข้อยกะสิสังเกตผ่านสีท้องฟ้า คันมืดอึมครึมกะคือฝนสิตกแล้ว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

คันข้อยคิดว่าแม่นกะแม่นประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ ญ้อนว่าเขาบอกว่าฝนตก แต่กะบ่ตกตามเขาบอกเดะ

ข้อยคิดว่าบ่แตกต่างจั่งใดเดะ เพราะว่าอากาศมันกะคือคือกันเบิด

ข้อยย้านฟ้าฮ้อง ฟ้าผ่า ญ้อนว่าวัวควายข้อยอะ เคยตายญ้อนฟ้าผ่าแหม

คันหนาวกับฮ้อนข้อยฮ้อนสิเลือกหนาว ญ้อนว่าข้อยอยากใส่เสื้อกันหนาว กางเกงขายาวจั่งซี้ อากาศดีดีเนาะ

มักหน้าหนาวที่สุด ญ้อนว่ามันอากาศดี เฮ็ดให้บ่หงุดหงิดง่าย

ยามอากาศหนาวข้อยกะมีวิธี ใส่เสื้อผ้าให้มันอุ่นขึ้น อาบน้ำอุ่น ห่มผ้า

ข้อยติดตามผ่านโซเชียล กะคือ TikTok Twitter Facebook IG เพราะว่ามันเร็ว มันทันข่าวแหม

คันเบิ่งข่าวกะบ่เกินชั่วโมงหนึ่งดอก ญ้อนว่าข้อยเปิด TV คันเบิ่งข่าวอะ

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้ฮู้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองว่ามันเป็นจั่งใด สิได้ตั้งรับตั้งฮู้ได้ทัน

บ่มีนะเพราะว่าข้อยยังเด็กน้อย ยามข้อยเป็นเด็กน้อยอะ ข้อยกะเลยบ่คิดเรื่องเศรษฐกิจเท่าใด

มักคักข่าวซ่องที่มันเป็นอีสานนะ มันอยากหัวบักคัก แฮ่งประเทศลาวแฮ่งอยากหัวคัก

ข้อยมักเบิ่งข่าวช่องสาม ยามเซ้าเซ้าน่ะ ข้อยมักเบิ่งสรยุทธ สรยุทธเฮ็ดให้ข้อยอยากเบิ่งข่าว เพิ่นตลกเซ้า

ข้อยว่าหนังสือพิมพ์ คือ บ่ทันสมัยแล้ว เพราะว่าสมัยนี้เขากะใช้โทรศัพท์กันเบิด มันกะบ่เปลืองทรัพยากรพร้อม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

กะต้องมีสตินิดหนึ่ง ระหว่างอ่านข่าวกะต้องแบบเบิ่งแยงจักหน่อย คิดหลายหลาย

สภาพแวดล้อมตอนนี้กะคือดี หมู่กะตั้งใจเรียน บ่มักกินเหล้า บ่ติดอิหยัง ครอบครัวกะดี สังคมดีเบิด

ข้อยแยกขยะเดะ ญ้อนว่าพลาสติกมันกะต้องแยกกับพลาสติกไป แบบเศษขยะกะต้องแยกไป เพราะว่าเฮ็ดให้เขาบ่ต้องมาแยกทีหลัง บ่ลำบากเขา

กะมีเทิงสมบูรณ์แล้วกะบ่สมบูรณ์ เพราะว่ามัน สิเว้าจั่งใด สภาพอากาศมันกะเปลี่ยนแปลง

มีคัก ญ้อนว่าข้อยเป็นภูมิแพ้กะเลยเฮ็ดให้ข้อยกังวลหลาย เรื่องมลพิษ

สมัยนี้มันกะบ่สะอาดแล้วล่ะ ญ้อนว่าสภาพอากาศ สังคม มลพิษต่างต่าง

บ่ค่อยใส่ใจปานใด ญ้อนว่าสิถิ้มกะบ่แยกขยะ ถิ้มของอะ

อยากมีคัก อยากมีเพราะว่าข้อยเหงา ข้อยเป็นลูกคนเดียว

ข้อยอยากเป็นหมีโคอาลา ญ้อนว่ามันเป็นตาฮัก คนมักเบิ่ง แต่บ่ค่อยกล้าเล่นนำ

บ่ดี เพราะว่าเฮ็ดให้สัตว์ป่าเนี่ยสูญพันธุ์ เฮ็ดให้เฮาบ่เห็นว่า สัตว์แต่ละเฮาเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นจั่งใด

ข้อยคิดว่ากะเลี้ยงเป็นอาหารนี่แหละ เพราะว่าคนกะกะต้องกินหมู กินปลาอิหยังนี่แหละ

ข้อยคิดว่าหมูมีประโยชน์ที่สุดในโลกเพราะว่า คนเฮาเฮากินแต่หมู

ข้อยบ่มักหมา มันมักเห่า มันมักกัดคน

ข้อยมักแมว มันเป็นตาอ้อน มันอ้อน มันตาฮัก

ข้อยบ่ใซ้ถุงพลาสติกเลย ข้อยมีแต่พกถุงผ้า พกไปตลอด

เฮ็ดให้โลกเนี่ย น่าอยู่ สดใสขึ้น

บ่ยาก เพราะว่าคนเฮาเฮาพกกระเป๋าถุงผ้าได้อยู่แล้ว

อยากให้สิ่งแวดฮ้อมนี้ ร่มรื่น อยู่เย็นเป็นสุขในอนาคต

อยากปกป้องแย้ ญ้อนว่าแย้เนี่ย มันแซ่บ เฮาเฮาต้องเก็บไว้ให้มันขยายพันธุ์ต่อไป

ข้อยมักบุญบั้งไฟ ญ้อนว่าบุญบั้งไฟเนี่ย มันแบบครื้นเครงบรรเลงคัก

ควรรักษาไว้ ญ้อนว่ามันเป็นประเพณีมาแต่เก่าก่อนโบราณ มันเฮ็ดให้สื่อถึงจังหวัดฉันนั้น

คิดว่าสนใจหลายอยู่ เพราะว่ามันเฮ็ดลง TikTok หลาย แล้วมันกะน่าสนใจ อยากไปเบิ่ง อยากไปฟัง

บุญบั้งไฟเลย กะญ้อนว่าเขาเฮ็ดบั้งไฟไปแข่งกัน

บ่ต่าง เพราะว่ากะคือการรวมตัวของญาติญาติคือกัน

เตรียมคิดว่า สิจุดบั้งไฟจั่งใด สิเฮ็ดบั้งไฟแบบใด

บ้านข้อยกะรวมญาติกัน แล้วกะทำบุญ ตักบาตรหาผู้ล่วงลับ

บุญกฐินกะคือบุญกฐินที่เฮ็ดงานบุญอยู่วัด แล้วกะมีต้นกฐิน

ข้าวเซ้าเซ้ากินกับตำบักหุ่ง เขียดทอดจั่งซี้ล่ะ กับข้าวเหนียว

สำคัญ ญ้อนว่าวัวควายนี่มันเฮ็ดให้ขายต่อได้ แล้วกะเฮ็ดให้ วัวควายมันกินหญ้ามันเฮ็ด มันดีต่อข้าว การปลูกข้าว

บ่ใซ้แล้ว ญ้อนว่ามันบ่สะอาดส่ำใซ้ใซ้ ใซ้ส้อม

เขาเอิ้นว่าจั่งใด ใซ้ไม้ ไม้ไผ่ติ บ่ใซ้คือกัน แต่ว่าเป็นกระท่อม เป็นแบบเถียงนาจั่งซี้ เพราะว่ามันทน

สามารถนอนอยู่กลางป่า กลางท่งนาได้เลย ผูกพันธรรมชาติท่ง

ถามว่าเซื่อบ่เซื่อเซื่อนิดหน่อย บ่อยากลบหลู่เซื่อญ้อนว่า เซื่อคิดว่าเพิ่นมีอีหลีนั่นล่ะ